نفظل نكون عالم مشهور أن ننفع الناس بالعلم بتاعي، ننخترع حاچات تفيد البشرية تقعد آآ تقعد البشرية طول عمرها تستفيد منها في أي مچال كان، أما باش نكون فنان آآ مشهور شنو هالحاچة اللي باش نفيد بيها الناس، أكيد العالم هو ال-العلم بتاعو الذي يخلد، في حين ال-الفنانين ما-ما ينفعو حتى شي البشرية.